waaw am na yeneen am na yeneen bi nga xam ne comme dañ de mun a appui dañ dee mun a àgg si dañ dee mën a am si heure bi weer bu nekk. Comme maasu nawet bi fii day am noor nawet ak noor. Nawet bi danga dee mun a am gerte, danga dee mun a am dugub, danga dee mun a am basi, danga dee mun a am bokku, danga dee mun a am bisaab tamit danga ko dee mun a am nawet bi. Nga dem si noor bi, noor bi danga dee mun a am kanja, noor bi danga dee mun a am waa danga dee muna am kanja, mun a am batanse, mun a am jakatu, mun a am bisaab tam danga ko dee mun a am tuuti mun am bene loolu nga dee di am si noor ak nawet.